weno bay naꞌ nanná nc̲h̲oꞌbdoꞌ diꞌdz yu lo gitslyu ndaldoꞌ diꞌdz yu, ic̲h̲ë ic̲h̲ëse diꞌdz diꞌdz x̱aꞌla x̱aꞌla nak kad ti diꞌdz xneꞌ minn ti giedz ti giedz ti giedz ic̲h̲ë minn la sierra ic̲h̲ë minn dela bata ziꞌd ic̲h̲ë minn miahuatlan ic̲h̲ë ic̲h̲ëse ic̲h̲ëse minn nanzë diꞌtsë per ndaldoꞌ diꞌdz yu como yu mase chop gayoꞌw diꞌtsë o tson gayoꞌw diꞌtsë yu.